Pavo realesreta ipöra juguai oipeka tuiisa, ipoti poti misi juguai ñamae je overayeti jokuae iyemboeteko pipereta jare iyembokatevi pipereta iyembokate oï yave oipeka jokuae juguay guaju jaema jokurai oyere jokua oipota oï vare.